بالمكان اللي حالياً أعيش فيه عندنا سبع نوافذ كل نافذة لها دورها في إدخال الضوء وتوفير التهوية، أ-بحب المكان بيكون مشرق ومريح ودافى وأوقات بيكون في تهوية جيدة بحيث أنو يعادل الحرارة ما بين داخل المنزل وخارجه وكمان لو كان في برد بيدخل التدفئة من الشمس.